À un grande rumô, un grande sciato, a-a poia che se rompe o veddro che gh'emmo in campagna, inte un tòcco de teito fæto de veddro, à quande vëgne e t'ê in machina e l'é un problema, insomma, a-a precarietæ e a-o fæto che no ti sæ mai comme a va à finî.